أحسن لعبة عندي نحب ديما نلعبها ما نقلقش منها بكل هيا البوز، بالأخص كي كيرت بنتي وليت نلعب انا ويها ولينا ناخذ البوز لكبار متاع مئة قطعة مئتين قطعة، ونبقاو بجمعتين وحنا نركبو فيهم ونسهر فيهم في الليل تكمل قريتها هيا يا ماما خلي نمشو نلعبو شوية يعني <hesitation> نعديو فيها برشا وقت مع بعضنا وتعجبني تقوي في المخيلة <noise> <hesitation> باهية برشا.